Arakaraka ny olona izy io ley, misy olo miteny vao mieritreritra, misy koa ny ny olona mieritreritra vao miteny, nefa amin'ny maha olombelo, tokony fehezina ny eritreritra de voafehy koa ny vava izay hiteny.